Sɛ murutwa obi na mepɛ dɛ mfonyin no yɛ fɛ a, adze a meyɛ nye dɛ, mohwehwɛ bea ewia robͻ yie na medze no gyina hͻ. ͻno ekyir no mohwɛ dɛ bea ewia no robͻ no ana nhyiren fɛfɛw bi wͻ hͻ anaa n'ekyir yɛ fɛw anaa dɛm na ͻbɛma mfonyin no ayɛ fɛw. ͻno ekyir no so mohwɛ dɛ nyimpa no bɛyɛ n'enyim yie na oegyina yie, ͻno na ͻbɛma mfonyin no ayɛ fɛw.